Kida ti awo eyiyiro ye bil wo, dinani ye kuru kamnlani ye. Kida gulca di kammi awo judu klan wayinna walla awo judu cuwudu jifinna, walla kammi awo judu klan royinna masalan: kulo baretuwa kal, kasu gundowa kal, Hakuman kidatuwa kal, kamuro kidanimi kunjowa kal, šerkan kida kidenunwa kal awo adi ngaaso kida wo. Kida njuku safurunna kida na tullon namum kidanunna yindi gedegede. Ndegeyiro kida yindi adi asitin? Kuna masalambo kida hakumaye kidenun geyiwaso, masalambo kuna kida hakumaye kidenum geyiwaso njuku safurun, kida munazamaye kuna <noise> adi kidenun geyiwaso njuku safurun, kida la munazamaya coron kidenun geyiwa daa njuku nguro nguro daaro lenun kidenuma kidenimi. Dowo kuna. Kida kulo barayeso, kasu gundoyoso, guro coron mazanum ladunnaso adi ngaason na tullon nanun kidenun. Do kida kuna munazamayaso, hakumayason adi yindin halca gedegede, raminawa kal, rambuwa kal, njuku adi safurun. Safur daaso awo jowuro bil, kuna kammi namcu daana kam safurcinnan yindi jowuro gedegede. Kam kuna safurcinna ši kam klangu lankudu ye, fikirra ye hal kinderom yam gedegede taku daminna ngaso noyi, yam daa gedegede taku daminna degeyiro taku fudu <hesitation> danun kidaa kidenunnaso, yam taku fudu <hesitation> damu lamarando foktuyo duyonna adi ngaaso kam kida <hesitation> safurcinayi adi ngaso noyi. Wote kuna kam na tullon namcu daana ši eyiyingiso a bilin yam taku hal daminnaye noyini, hal yam gedea ndegeyiro nanca doyinan lamar jedinnaye noyini, ndegeyiro yam taku foktuwun. Kidason kidenuye noyini. Wote hal kam kuna safurcim baa daa wolla kotula, kam safurcinnan yindi gedegede jowuro katenca. Kuna gullu njedikina daa geyi kam na tullon namcu daanan kam safurcu na gedegedero leyin isinna yindi halca jowuro gedegede. Kuna kam safurcu isinna šiyi ndegeyiro yam taku kindeye, yam toku hal duluwu nantuyen adi ngaaso gedegedea ngaso noyi. Dowo kam na tullon namcu daana yum safurcina geyiwaye kotula cirin. Yamma ndegeyiro na gedean doyinaso noyini, eyiyima daa fikirnga daa wolla woli. Kam safurcinaye fikirnga daa kuruwu, eyiyinguso šimma daa sunga languduga safurcu isinnan, ndarasoyi kam safurcinnayi ši eyisoro ye kotula cirimba ye hal yam taku kinden, na nguro gedero lenimia kindeyen awo adi ngaaso šimma daayi noyi, kamndo coworinso baa, kuna ngufu ngufu safurcina geyiwa kamndaro coworin baa. Kuna yum safurcin geyiwa angu judu safurcinna ye noyi, angu goyi safurcinna ye noyi, nguro leyinna daa eyi gonuwu lenindo ye noyi. Eyi yamma jefinna ye noyi, eyi casanna ye noyi, kinderoncaso noyi. Kuna niyi na tullon namun daamia anum diminna tullo daa faltin baa, eyi dimiaso kuna na kam safurcinna yindi gedegede. Kuna kam safurcinnayi, safurcina geyiwaso hal, eyiyiye yam na geden dowuyinaya leyi cirina laaroso noyi. <noise> Wote kam curinia daa wolla kotula te, jama gedegede taku foktiyaso namcinwaso wolla kotula, yam safurcaso kotula wolla cirin. Wote adda jirkando kam woli woli safurcinna geyiwa awo adi daa wolla sofurta daa awo muhim. Kam safurcinna n, kam safurcin baa- n wote adin ningedegedengan asinun. Kunaso, fur daa yam laayi kotula laaro jowuro carayini, yam laa- ye sofurra daa šimma daayi awo nonumbu riminni ye, filencirinni ye, kammi woyiya gulcin baa daaro šendea safur geyiwa aa kidenca cirinawa kam daaro dayen baa wuno, safurro nja yammi fuwu yolowu nja jawandin. Kuna kam safurcini geyiwa daa yum safurcinwa wolla kotula ye, wolla hamtinni ye. Dowo kam safurcina cirinayi kowollo hamtin baa, ni kuna burgowu safurrun rumbu geyiwa daa safurrunwa jowuro awo adi daa kotula, <noise> yumu kam laa daayi wote, ni lenimina inkeyia inkeyi, na inkeyia lenimia birinca inkeyi, na inkeyi lenima incinca ekeyi, nguro inkeyia lenimia katinga ekeyi, nguro ekeyia lenima ši yamma, yam ekeyi kosorowo. Wote numma daanum safurrun lenun rimina geyiwa numma daanumi kammi gulcinso baa, numma daanumi konnunso baaro nonimin. Wote gullu njedikina daa geyi kam safurcu cirina daa safurcin geyiwa wolla kotula. Burgowuro safurrun geyiwa daa wolla wu lenia nguro adin degeyi yamma degeyimi, wolla burofartun, dowo laku ni safurrun rimina geyiwa daa kiske teyiyiro rumin. Wote safur daa ši eyi kida? Ma kuna ni safur dero kuna safurrun geyiwa fayideyin baa niya, anum laa cuwudu safurrunwa aa tana dowo kowollo baa, kidenummi cuwudu safurrunso, aa laa lamarndo laa wakayi safurrunso aa adi ngaaso mana teni, kuna kidanummi cuwudu kuna gulliyenna geyi na laaro njaradu safurrun lenun na geden kidenunsowa. Wote ni safurrun riminawa daa kicila kotula ruwum baa. Ca minde safurrimina jirkando. Kuna kammi daa usuwu ni kida safur tana masalambo ramina la, kida safur tenia ramina na tullon namum kidenunwa ramina nja, wuyi kida coro safarriye tena rakinawo, eyi gullimia daa numma daa burgowu safurri ye kidangu fanduwu daa duninaso diye, eyi gullimia burgowu wu safur daa adin fuwu safurrina baa minde. Wote kida adi geyiro safurriye fandina daa halngu nonina daaro wolla burofarsu anaro menuwu wu kowu kida daa duwuko. Wote ngowon adin mada kida safurriye laa gede usuwu safurkowo, kida safurriye isu safurrinan nguro gedegede kadaaro lenimin ngura ngaaso dirinun wumma daayi ngaaso laaru kidania kidenu callo menu isinan bundo kammi filesirini ye baa, nguro daa noyina wumma daaniyi camu lenini ye, kidenini ye kidania callo wummayi kidenu adi geyiro wumma zaptu kediko. Bundo kuna fuwuro eyiyingiye kammi kida ndotto safur tana ramina walla, na tullon namun kidenimina ramina nja, kida safur tana daa wuyi eyi gullimia aa kada ni safur laan rimin. Safurri ye heriye te, aa niyi nonumbuye te, rumbu ye te, a noniminaye diye, nonumbuye diye. Wote na tullon namum damia ngili ndowuro damiaso aa rumba, safurrima awa sunnumin rumin kammi gulcin baa. Wote adi geyi kammi kuna wuro soria kida ndotto kammi gonun nja kida safur tena, kida na tullon namun kidenunna nja, kida safur tana, safurrun isunso kidenunna rakini ekeyi. Wote kida di awo jowuro eyiso koyina ye awo billi ye, aa kida cittinna dinan kowollo baa, kida di kammi ndoko yindi kideyinwa nglawo. Kida daa wolla dasilero kidenun geyiwa fayide teni, kidenun aa kidenun geyiwa ñe tullo gonun adi geyiro kidenunwa nglawo. Wote kida kidetu di awo jowuro muhimi ye awo kida sittinna dinan jowu, kida awo cittinna tulloso baa. Wote kuna kidenun kidenun geyiwa, ni kulonum kidenun geyiwa ngillaro barenena kidana. Kidenum hakumaye kidenimiwa awo ngillaro ñetullon kidene. Mazanum kuna nguro coron ladun geyiwa ye ngillaro lade, kasunun dimin geyiwa ye kasunumma ngillaro kasunum kidene, ca kasunum dimin geyiwa ye kasunumma ngillaro kidene awo kida cittinna baa. Kida kidetu taan yammi nguronca fuwuro karado. Wote gullu njedikina daa geyi kida di awo jowuro muhim, kida di awo jowuro bil. Wote eyi gullimia daa, kida hal ngillaro kam kidayinan nguro kuna kida ngillaro kidetinna, na kida ngilaro kidatin baa yindi gedegede. Kuna yam nguroncan kida ngillaro kideyenna, nguronca ngaaso fuwuro leyin eyiyincaye ngilaro leyina. Dowo kuna nguro laa kidanca kiskero cedenaye dasilero cedena adiyi nguronca fuwuro leyi ni, anca ngla daa ngufu baa. Wote nguro yam kida ngillaro kideyena nguronca fuwuro leyena ye, šendi fuwuro leyin. Wote wuyi awo gullu njedikinna kam kidangu tena geyiwa ngillaro kidanga kideyu, kidangu na tullo namcu kidayinnawa kal, kidangu safurcinnawa kidayinnawa kal ngaaso ngilaro kideyu awo dinan kida citinna tulloso baa.